ايي- جنت راح اعيش على ضوء المصباح، ايي- حتى اجرب تجربة الشخص القدماء الي هم ايي- ابدعوا بعلمهم و بأختراعاتهم الي فعلا سووها بدون كهرباء، فجنت حابة انو اخوض هذي التجربة و اجرب اي هذا الشي لأن ايي- من هو فد شي كلش يجذبني اي- و اريد اتعلمه.